भुलि इन्चिदेन्त् मने छिन्तु स्छूलो मने बुलि कोरे अम लर बिल के, किस्न मन् शलि बिल के कोरे अतो है बिल अतये मने मनो अतये। कह कमसे जनि जोदि बुलि कोर जय्दि ते होल्दे मने निजो परेन्त्स् हो गहिल् न कुअ य तु तेअछेर् हो कोइ दिय अतो है। नके मने बुलि तो रख हो परे अरो मने जोदि मने निजे जोदि उधहोगि होइ ति ते मने कुन मने कुन लर थोलि मने बुलि कोइ। गौन् वरे अरो अतये सो मने भुत् चोन्फिदेन्तिअल् लोगो लगि हो से जनि ति ते हैने मने बुलि मने खर बोन्द होबो। अरो प्लुस् मने तेअछेर् ए तेअछेर् ए जने किश्मन् स्तेप्स् लोगो लगे किश्मन् स्तेप्स् लोगो लगे लिके मने एनो कर् मने जने। स्तुदेन्त् लोगो बुलि नोहो अरो तो है नगे।